Anisany fomba fieritseritsy <noise> sy gny fomba amam-panao mapiavaky ny olo a agn Afrika Atsimo gn ny am foko Zoulou; da gn ny fagnisia gn n soratsorasy am vata sy ny fandihiza. <noise>